Afaka m- mifampianatra ny biby samy biby ra ôhatra zao hoe piso vao miteraka izy de ampenariny zanakan'azy igny mibata ohatra hoe manambotra vaolavo zareo de ampenariny zanakan'azy mandeha mibata vaolavo azo de ataony bategny aminà vava de mizaha zanaka anazy de igny koa arahagny zanaka nazy de mahay zanaka afaka mifampianatra biby.